Binafsi yaane nini, ko namaykire kazi jaane joosi, ko nikire ntwire, nenda sana nini langa muvi. Kwatite muvi jamema sana, kwatite muvi jameme sana joolanga, yanii muvi jiingi kwatite jira joo tisha, jira muvi jingi jabooha vii jo zungumzira maisha, <hesitation> kwatite muvi jingi jee- jakimbazi joo- ja- ja- joo- jaonyesha mambo ya kiofisi, mambo yaa mambo yachera kintu jamii ye yotuzunguka si ji suru nini kintu che nenda nu- nlanga sana tv, masizoni. <hesitation> halafu kii kintu chingi, nenda sana kikala vii vyaboha, nkatula <hesitation> <hesitation> nenda sana bwitira da simu, nija na simu nkulu ja nga <noise> ko natwire nenda sana bwitira simu. Nija na simu kulu, koo- koo nikelele jijaa fumire na kazi, koo natwile na nenda sana bwitara simu, ko nabwitire simu jii, nabwita wangii ma simu yaani simu nkulu yari isababisha mambo yakava yaboha, ko ina mana simu yane yija ina chaji nkingira wasapu, insta. Kosika koo yaani, nima nimavintu ambayo. ihi jamii yousi javija kijiji ukavalega utandawazi, no maana nenda saana, neenda sana mtandao nenda, nenda nenda lusika sana nu mtandao na vintu vyosi, lakin chanye nachenda saana ni kulanga muvi, kwasababu kulanga muvi kwatite muvi jingi jafundisha, n jingi jamaisha vii. <hesitation>